Oruganda, orunyankole nenduhuura <hesitation> niizo zonka, ezindi tinzimanyiire kurungi baitu ni mpuramu ebiimu nebiimu like orucholi nempuramu kaake kaake <hesitation> ne'zindi nka oru, orusoga, noruhura baitu tosobora kurubaaza. <hesitation>